Na yenatu yasengnge panel surya atau tenaga suryae madeeri irita ri kampo-kampongnge <noise> jadi defa gaga listrik ha yetu <hesitation> untuq mappatuwo yasengnge lampu. Jadi maderri engka tettong tiang listrik engkade <hesitation> lampunna yetu pakede <hesitation> tenaga surya. Na semisal erona rekeng ko essoi maccas i istilana, jadi semisal elei narapi araweng deq natuwo <hesitation> ero lampu e apaq maq cas i. <hesitation> Kuniro rekeng nairoq maneng anunna mataharie anuna essode nappa narekko wenniwi nanappi tosi tuwo, jadi untuq- untuq pacakkariwi e seddide ase tattana atau ri kampongnge. Na enaro agunana <hesitation> yasengnge panel surya. <noise>